Gəlenɔ a bɛ nən komtəm, nan gəloi mʊn dənglɛ mʊ jʊnɨ mu maa delən mara mɔ maa maa kəngkəni miso mʊ maale wo. Daamɔ mʊ daa deləniyo na kəngkəni mʊ kole beti a maabɔ maaji nən jʊ jə yɨm deləni a yəlam komtəm. Na nəla kwela gəlo gəloi komənɔ wo a daagɔ woi. Koman gəno belle nəniyo maa bʊlalile mana gə yəlam na bwayili, jʊni delən gə maa bɨ na gə maa maa kəngkəni kwaanɔ a kwel a su. Nəngɔ jʊgɔ a bwɨ a bʊm nyo na mʊ bwayili be maa maaji, langən bwanga suwagɔ be maa maaji mʊnə lɔ bwayili, kwaamagɔ belle wo wʊni mʊn swɨlen maa maajigɔ miso mʊn maale. Nəbni kwaana dɨ gələna taji, jə swɨ maatəm maajigɔle kwaanɔ mi wo. Jə swɨ maatəm maajigole gələna taji. Bʊlale wʊni a bəmtəm nan kwel n gəlo n yəlam dʊ mʊn dəngle maajigɔ wo bwenʊ yɔ twamagɔle a yɔ bə twamagɔ. Daamɔ beti a daam kənkəni kang kwaji, ja suwa kaa kel wo gə naka dʊ a mʊr tukalam gənɔ nənga yɨ nənɨ nəngɔ a suwa tukalam gənɔle gɔ kwama mən gunəm gunəmɨ lo samɔ tena su kwan, katəlamɨ a yabɔ dul mɨ a təm, m maa maajigɔ nəngɔ ka tuga wo nənga jel təgoi gɔ mʊn dʊni gən gabakɛl a shu kwan, kal mʊnɔ gə mʊ ya dul gəno təmi nən nuwo? Dʊʊnɨ a maa bʊlalɨ bwɛsən nɨ a ko bɔ kwaamagɔ a gunəmi, mi jʊ ni suwalei kwan gəno wo a kwela dɨm kənkəni, a dəm nyiyo nən wi. We a bwɨ bwe nʊni ko bɔ jʊ maai kuma jʊ ga maai gə suwa betile beti jəlabɔ har daani a yəlam koman nəl gənɔ gəm nəngo jʊga bwɨ. Gəlenɔ, na be ban gəlei bʊlalɨgɔ a laakwaan, mʊ maa bʊlalɨle nəfitəmɔ junɨ mʊ maa jim delənɨ mʊkɛ na jə maa mʊn maa nyɔ misɔ jə maa mʊnne nyɔ. Sai n dəng a ƴəlam jə latəm kanga a daa mʊ woi. Nəngo jʊ a bwɨ kaamɨ na ja gəlo nəba be ba daalɨ jin nən dɔmi kandi ja lora larale, lorale Kwaamagɔ we mən maa mʊni. A kebɔ kaajəl Kwaamagɔ g maabɔ Kwaamagɔ gəm kaa jəl. Maa bʊlale kanga ga gunən deləni. gəlenɔ gə bebe nən komtəm nan dou nəl mʊnɔ ya mʊ na mɔ yəla na delənɨ miso maalɛ, nan jəla n mela na gələ be kaam kanjəltə wo wʊni misɔ mʊn dwallɛ n maai, n jəla miso mʊ dwalle n maai diso gəlen mʊnɔ tɨkan. Na mɔ doubɔ nyi gələn mʊnɔ misɔ tikannɛ bʊlalɨgɔ sai lamʊn da, a gulo gəmiyo na mʊn bwabɔ nəli, nəngɔ jʊgɔ kaami gə a a gə nʊni ga mɨm nəl gənɔ, mɨmtəm nəl ni we kwatəm miya, kwatəm miyagɔ a kebɔ gwalta mʊn dou mʊ dəglei a wʊni n maa bʊlali Kwaama be ban jai. N maa bʊlale jʊni nyo da Kwaamaga dəm n suyɔ n kwatəm miya təgən. To gələn gə bele nən daani. Nəngo jʊgɔ mə gələnɔ ga be be nən koman. Gələnɔ mi gə bele nən ləma gə be be nən koman. Kel Kwaamai a suwa bən gɔ yal nəl mʊna daagɔ woi, nan ya nəl mʊnɔ daagɔ woi mela mʊn mela na be ban gələyo, tikan tikan daani mʊ yɔle woiyo ta gʊn disa be nən mʊ nən dom a daagɔ woi tən maa bʊlalɨ wʊni maa mʊn tikalilei